Ät cuando't nä maya'u nta't muspa äwä, por que avece nä'ijtu't jok preocupacion, nä't maya' äj ntoyakota', nä't maya' jejtzye titya'mkota', intonce nta't nyukpa äwi'i, jo'ku't maya'u, tambien nkoma'yajyajpa't ä une' y ta't muspa äwä, y anhke't nä änhtyo' pue pe nta't muspa äwä por que preocupata't ijtu, entonce jenä't nä'ijtu pendiente pues, ti' tiyä'tzye nänh ntzäki o tiyä't juwä nä manh mawe' por lo mismo nta't muspa äwä.